<hesitation> minka walaa fuu ko mbawmi ɗiide e ɗun kaa. Daabaaji ɗii jaati alhaali mun ana tiiɗi. Mi waawa wiide ana janngina. So wanaa so tawii homo fuu ana janngina goɗɗo kuunaali mun. <hesitation> Minkaa mi wiyan daabaaji kaa janngataa, ayyo.